Mopeti ara yepe mopeti tairujuva kunumirai öe oguata jaema tapeguaju rupi ojo yave guramui peguaiño oyesa mbae superami jaema jokope oyemocambio mbae jekove, mbaeti yaikua kirei uajava erei jukueri ojo.